政府的打算是应该对人民有，有好。

以以前的时做没有这样用电话还钱很少现在开始慢慢用电话还钱什么

我喜欢的 um 庆祝活动是可以跟朋友家里人排排讲笑。

有电话，觉得没电话的时，时间不能讲联络朋友，这阵较方便联络朋友，免讲去见面。

头一次去看海时头，我们参加一个游戏。它叫讲去做一个[um]船。哒有几个浮轮，浮轮，绳咯，你自自挷挷做船坐在上面头。哦，海是很美，很咸。水也很咸。tapi又危险知？我觉得蛮喜欢看海，tapi叫我下游泳[um]一点，会一点怕啦。

我的手机电话，若是要加钱我是用上网加钱，每个月从我的户口里下扣钱。

我较 suka 算数因为算数就是算数目什么，对我来讲较容易。

我会晓弹琴，弹一点，吉他也弹一点。每样学一点一点。有丁儿丁儿啦，会晓丁儿，不讲很厉害，会弹几首歌。啊，还是有人教丁儿学琴。会弹一点，一，一半首歌会晓弹。

它就是呐跟人这样，能够做人做的东西，人做什么好像捧菜什么，他人若给它 set 内去，它也会晓捧菜。

呃，游泳，我认为游泳啊，很，很重要啦。tapi我自本身不会游。我自本身是半桶水， <laughs> 没好好学啊，啊，深的地方就怕，怕会紧张咯，慌张了。有时间，啊，真的要去好好，啊，学游泳。这个是一个好重要的生活技能。

我喜欢的有名的，出名的人，是任贤齐，他是从我小汉我们就看他做戏，听他唱的歌。

这阵 A,AI 什么能够做人的工，变做这阵工人就较怕讲别天没，没，没工好做。

我家的，家的家庭很会藏钱。没讲随便，也不随便花钱，我的爸爸妈妈，um 父母亲教很好，小小的时候就教我们钱不可随花花。我们做工赚的钱，就好好，好好收，不可随便花，好好收起，用有用的地方。这才能够省，能够省钱。能够省的钱很多。省很多钱。

较多没，啊，很少啦，这久很少做头天那个艺术，啊，有时，呃，有画图画咯，较少咯，啊，这久没做什么，较多做电什么，修理电，电器器。

在我的国家若是要去戏院看戏 um 我人要先买票，可以在那角买，pun 可以在 um 上网先买票。买票时间到，我人就去戏院里哦看戏。可以在 um 在那，那角买水跟 um 爆米花来吃。我没看戏我没吃。

我觉得每个老母亲希望孩儿，自的儿，自的儿，能够书读好好，做工能够赚大钱，哒嘞有家庭，每个自自顾自家庭顾好好的。顾好好咯，孩儿大个也顾好好。这是每个老母亲都希望有那呐的，会看到那呐。

<noise> 啊，很多啦，呃，最大一个是它 <noise> [哎哟这个我完了不会用兴华话讲啊 <noise> 人没好好用来用的话，就用来做坏的事情咯 <noise>

我做工用最多的是我的电话，手机。因为我要在手机里下找 um 有用的资料。

这久用的较多用 AI 学孩儿读书，他们能够读出 um 会明白，um 有时做功，功课，它们能够会做，能够帮他，做完。

我的手电话在药房，啊，跟山顶的位会收不到，啊，收，收不到机。

看哪一个的律师，问朋友看哪一个律师较好，较有经验，了能够上网找电话打电去。

我记得我种过木瓜，木瓜果子来的，um 木瓜不困苦种，tapi 它会越生，越生越高，越生越高，你自随採，较早时头木瓜较矮，哒你那，矮等下它生，生果子了，等下再开花它再生越高越高。这是我上次有种过的木瓜咯。

um 我学兴华话是因为小小个我是我的妈妈 um 阿妈 um 把我带大的，所以是还有我身边 um 我自己的外公外婆 um 也是兴，全部兴华人。我是一百巴仙兴华人，所以小小个时听我啊公啊嫲 um

白色的

他们可以搬到别的地方，因为生活生活有需要。他们要工作去别的地方工作我就是说他们要去读书，所以他们搬去那地方去哪里人都是为了去做工我爸爸也因为工作搬到另一个区。然后就 房子搬到这个区 爸爸工作搬这区

我要学新的手工。因为手工我们可以自己做自己要的工。

我会跟他讲甭紧张因为东西是注定的，就是接受它。

新的科技我人能够拿来做工，跟方便我人每天在家，家里做的 um 东西。

um 我较多看到你 um 壁檐，屋檐我家 um 了每天要扫。

年轻的人就是用来买上网东西较方便，若讲去搭飞机去买，买东西，老人较多是用来打电话。

我觉得这次的世，um 这次要做新的生意有一点困苦。因为很竞争。

学堂的学生 um 也要齐相顾，哒齐帮助，你若读书功课不什会知的，你可以问你的同学，这是在学堂每个，每个人希望看到，很和平，平安，齐好好的生活靠牢啦，读书靠牢咯。

这次的人 um 花钱都是用电话。没就用 [um]card，用卡来还钱，没什有用现钱。，

以前不会，没，没什么有心要读书，了先生跟我说，读书对我人说是很重要。因为，因为得它能够 tolong 我们别天找到好的工。

很少吃炸的东西，因为炸的东西对我人的身体不好。很会迫病。

我人国家的历史，出名的人有 [um]Tun Abdul Razak. 他是历史内下重要的人。

我最喜欢看到青青有插腰的手。

我会跟他讲每天打电陪聊。视频讲话，变做我人就看得到脸。

我最后一次看到的动物是狗跟猫 um 我家的那后面有几只猫哦。猫生几只猫儿 um 好了每天都会看到猫还有路的隔壁家养的狗儿哦。那是隔壁家养的狗咯。

跟银行先先借钱能够 um，妇女人咯能够做一点自己 suka 的生意，有一点治本做生意。

我喜欢唐人他，他，就是我们做，喜欢做的，希望能够，较方便 um，啊，能够讲 um um 沟通 um

算数有的较困苦的，算到很久才知晓回答。

[um]我们的社会[mandarin如何帮助需要协助的人][um]我自己在古晋有看到很多neh 那个jalan orkid street [mandarin有看到][um][mandarin单亲妈妈的] society [mandarin盲人协会还有]salvation army[um][mandarin还有哪一个] jabatan kebajikan KKM [mandarin还有我是看到有好多啦还没有包括那一些]教堂的[um][mandarin那个帮助穷人的机构啊比如][um] catholic um society um 不错啦 [mandarin有看到好几个还有除了这些之外，爱之家，希望之家[um]还有老人院哪]都有。

进口的跟美美，有装修什么，有的有冷气。

电脑什么东西上网什么很好因为它能够，我人自己在家就能够上课，免讲去到学堂什么。

若是我的朋友对啊东西很紧张。我会给他一点啊鼓励跟他讲怎样解决这个东西的办法。不好紧张。

um 我还是要得还是那个以前小的时候，小的时头，看那个成龙戏，um 他们可以在那里打功夫。很兴，兴趣。

在我会知的文化内啊，我没会记有什么传统的那个药，没那个 um 传下的药，我会记上次我的阿公啊嫲早早时头他们讲这种，这个叫做中国药饼。中国药饼就是我会知是叫做 panadol, um 这是我早早会知的叫做，他们阿公阿嫲讲的。

较多看到罗汉松，木瓜。

我是较喜欢在家休息的人。这呐是因为我人每天拜一到拜五做工很，um 很厌，我人拜六礼拜我 suka 在家里做自己要做的东西，收拾，收拾家里。um 休息

um 我喜欢游泳因为游泳帮助较健康 um 也很爽。可以浸水抓鱼。

我较喜欢的色会变，早早时头我会喜欢青色，哒下当今觉得蓝色会美，哒不一定呐，看，看心情，心情好嘞就喜欢会较深的色，若心情不好就会较喜欢较浅的色。呐没一定。

以前我的阿嫲还有在家时间，她会讲我人讲以前家里发生的事情。这次她没在，我人也没什么有听到这样的故事。

我觉得很好因为它会给他人基，会知基本的东西，了我们能够去小学，给他的地基打稳先。

我是会晓驾车，tapi 我会晓驾的车是小门的，我没什么会晓驾大辆车。没胆。

科，科技能够 tolong 我人做，做工，找，找东西，找资料什么。

um 我国家没什么天气变化 um 每天都很热，um 有时较多下雨 um 嗮衣有时较快干，um 没什么很热 um

我希望我和你有较多时间可以去跑。每天放工有时间去跑，身体较健康。

我交的朋友较喜欢会较乖的，讲话不随讲讲，哒嘞会较老实咯。um 对我也很好，能够讲，能够讲话，这是很重要咯。朋友有钱没钱不是最重要。就是人老实，哒不讲，呃，对我们会较好，朋友最重要。

免，可以在家做，免讲去，做，免讲去 office 能够做工。免讲每天驾车塞车，完时间。

在我的国家，啊人民投票是去啊学堂那角投票，每个人能够选自己要选的人。

Tolong 人民，添，添，添东西了，投，投，资资，钱的帮，帮助什么，tolong 翘的人。

我会晓驾车，也会晓驾爬车，爬车是他们这样爬起一架两个轮的爬车。我们坐，我们叫这爬起的车叫爬车。哒，我也会晓驾 lorry 咯，大辆的，大辆的车我也会晓驾。呃

um 我国家直透去医院看医生 um。没，没预约 um，每天 um 直透看就要排队咯。有时，有时人较多就排队咯。慢慢看。

若是我有时间，下工的时间学新的东西，我要学煮吃，因为到这阵我还不晓煮吃。我想要跟我的母亲学煮吃。

会知一点的跟会知一点。

我的国家约看医生得要去到那里医生看了，他安排下一个时间，这样才叫做啊去再约，约医生看。时间他才能够定。电话，当今不能讲打电话约医生。很困苦嘞。就是要去到，医生才能够安排他的，他的那个时间表看几时能够轮到你。

这阵的学堂较多就是番人，红毛跟唐人三样，较，较普通的学堂，其他的较少。

以后的事情，我是希望我人国家能够较 um 较好，钱，钱水会较高，人民较欢喜，um 工钱会起较高一点。

天气不好，咱自在家吹冷气咯。啊，有时天气很好咯，冷冷咯去出玩耍咯，去朋友玩耍，去吃茶，呃，去芭莎转一圈。

诶，我希望能够去学那个pilates,因为这个运动较适合五十岁以上的人。而且嘞我希望自能够多花一些时间吧来做运动。因为不够，一个礼拜，啊，理想要三次啦，tapi常常因为忙啊，没闲啊，一次[um]或者两次nia

若是我的朋友想他家，家里的人，我会介绍他 um 有闲就回家，就买飞机票回去看他人，跟他人排排玩耍。

本地的节目哦，没嘞，没什么本地的，我看都没什，我很少看本地的，我都是看台湾的，跟香港还有中国的，这几个国家的我较喜欢，其他我觉得，本地我没什觉得会喜欢咯，没什喜欢咯。

在学堂我没什么记得我有遇到什么 um 历史故事。

去外，若是有本事能够去外国什么地方觉得较能够看他人国家是怎样的。

呃，这久较多去教堂教老人，这样提，这样开电脑咯，开电话咯，他们，他们老人不晓开，较多人要啊找我，问我这样的，这样，这样，啊玩耍咯。

我的社会 um 传统舞蹈就是，[um]Iban 人，Bidayuh 的舞蹈吧。不错啊，也是很好看。tapi 不会跳 <laughs> 要学啦。um 噢，噢还有，还有，还有我们自华人的传统舞蹈。um 也是很不错。

[我喜欢跑步跑步运动]

我人的学堂是 um 有参番人，唐人 um 跟辣儿。每个人排排好好读书。

在我的工作啊，我觉得给我很压力的[um]就是人咯。人，人跟人[um]你齐，齐，啊，啊，生活靠牢不简单，因为人的想法很多不一样。你不一定讲这个想法会较适合你。他的想法是较另外的。变作你要，要想看要啊怎样去他齐相处。[um]变作一个压力。

唉呀，这次孩儿较多就是 <noise>

我有曾种豆芽，学堂的叫我人种，给我人实验豆芽怎样，怎样大。

这次的生活每个人没闲，较，较易科技的东西。这次收，收拾家里也免用到过头人工过头多，我人可以用电的东西，电器用较多。

我要学，电脑，按，电脑的东西，电脑的运用。

我是吃较健康的东，东西，照顾身体，别吃太多，有时间去运动，um 每天欢喜。

问医生因为他人较有经验跟学问。

我觉得很呀神圣的地方，很呀神圣的地方啊就是教堂咯。他们说礼拜堂，礼拜堂，每礼拜要去的教堂去做礼拜。这是我们家人 觉得讲这是一个很神圣的地方。

这次人读书可以用电脑读书，就是先生下午先生没闲，可以用电脑读，啊上课。

每天运动是最好对身体好，能够血液循环。

银行用上网 um 它是很方便。tapi 这次有很多人用 um 银行的名声来骗人。

我，我人这角最多猫。看到猫。

孩子是要考书，我觉得是不太好因为他们就是太小。太小孩子就是好玩，就是不烦恼了，不烦恼的玩耍。要考书，这么小就要考好难堪困苦的书。